एक फुईचो हुय निरणय पुरया जगाताक सर्की आसपी। नुई कारण आमी सोगळी दुसरी लोगा दुसरी जनवारा सोगल्यांक एक समान निरणय सर्खो अस्पा ना।